U fonu servir sa të tersh kript, di solitu ke tri modalità- tri velocità di-di asciugatura të tersh kript: ke një më dal, një te gjymsa e një më veloçi e pranë mënd diçidirsh na ke l’aria ngrohtë o ftohtë e servir të tersh kript appuntu.